புரதம் வறுக்கப்பட்ட சிக்கன் சால்மன் டோஃபு பீன்ஸ். பருப்பு அல்லது முட்டை போன்ற புரதச் சத்து நிறைந்த. பொருட்களைச் சேர்க்கவும் சிக்கலான. கார்போஹைட்ரேட்டுகள் நீடித்த ஆற்றலை வழங்க. முழு தானியங்கள் கினோவா பழுப்பு அரிசி அல்லது. இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு போன்ற சிக்கலான. கார்போஹைட்ரேட்டுகளைச் சேர்க்கவும். ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் வெண்ணெய். கொட்டைகள் விதைகள் அல்லது ஆலிவ் எண்ணெய். போன்ற ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளைச் சேர்த்து திருப்தி. மற்றும் சுவையை ஆதரிக்கவும் நார்ச்சத்து நிறைந்த. காய்கறிகள் இலை கீரைகள் ப்ரோக்கோலி பெல் பெப்பர்ஸ். மற்றும் கேரட் போன்ற பல்வேறு நார்ச்சத்து நிறைந்த காய்கறிகளை. சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள் கணிசமான மேல்புறங்கள். நிரப்பும் காரணியை அதிகரிக்க வறுத்த காய்கறிகள். வறுக்கப்பட்ட இறைச்சிகள் அல்லது பருப்பு வகைகள் போன்ற. கணிசமான மேல்புறங்களைச் சேர்க்கவும் டிரஸ்ஸிங். உங்கள் சாலட்டில் உள்ள சுவைகளை மிகைப்படுத்தாமல். அவற்றை முழுமையாக்கும் டிரஸ்ஸிங்கைத் தேர்வு செய்யவும். அதிக கலோரி அதிக சர்க்கரை கொண்ட ஆடைகளை தவிர்க்கவும். பகுதி அளவு உங்கள் சாலட் கணிசமான அளவில். இருப்பதை உறுதிசெய்து உங்கள் அடுத்த உணவு வரை. உங்களை முழுதாக வைத்திருக்கவும்.